Min kam, ndikka mi ekkitoo fiki jiita. Gam jiita ɗo kam, ngel pamarel, a foti a hossay ngel jaadaa ngel kutoye, nden mbo bawɗe maa ngel e njajji, bawɗe maa ngel e njajji, a naftiraa ngel, ngaɗaa kujeeji feere feere. Gam bono ekkitoto ɗo bana an ɓuri haanduki e jiita.